Mila kinon. mila rob, mila kunon, mila nii, mila nuwa, mila nokono, mila nibiyoh, mila wuni, mila, toro, mila kwap, mila kwap sir kino, mila kwap sir rop.